تعيش حياة شابة هي انك تكون توجور بيان اونتوري ، فرحان في حياتك ، ما عندكش لا بريسيون ، سيرتو مامخسرش مع الناس ، حتى واحد ما يسالك